To irighnachakwar iyalwakna chazaiyal chazzɗa iyalwa ai to ghalna kna kfinach yanzu wallai chachamka akwai klachlwa sana knau wiyah skadawuzuka gole kda kwakwara aviyakni waihne kiha hne ahava nganaiva amma chakwar fta ghwa. a kana kfi wira sana zudcha tgai gabɗai chkane parghwith ndarni gabɗaya tgitaga kfi wira sana kna kadaka daka kthuwa hagdaki wuda kada iya ka sta tgakdgar zga almadiza wizag skarwa almadisa zga wiras tgilka tag kfi wira sana kaska kthud almadisa sanawallai zɗana zɗana gwar zɗava amma ghalna sana kna kfiwida kwarka kwakwara akthugha kfi zgurkagakfi babarsana kthukamaa haɓdilghzaɗan kagh chkane gabɗai chkane nan atchama tagnil tag hniva ha. a skakamta gabɗai chkane tuchakkaha gabɗai chkane nina bamka dvammba gabɗai chkane vayakiga dva akfi tghiwud kfi kna karwuth chkane ai. karwuth chkani kfi gabɗai zan tghil ai <hesitation> makbirkara ska gole makman wiyaha to nghanghaka dghuwna, dghuw huɗina ghalnakana ngattagniltag hinava naghnaghka hazga baighmurchatag kficha kwar iyalwa dinghuta a yauch kfe wiisaf kfindaya askfita azyuaftkar tama wuɗai-wuɗai-wuɗai-wuɗai haz yau wuɗaiyaf fkarauto sighaichakak kupwira ghnaghchi damba Kudaɗ ska ndjatigh damba kaka ktharnchu sakau ktharuchka kubobha kupaf chkane to sghai chka kaka ptigh sulmba kaka alaya kaka alaya kaka alay kuthapchane to alay chka kuthamchane kaka kathnaya kuthaptama kwath kwath kwath kwath kwath kwath kwath kwath kwath kwath kwathha chkane. kuthapchana kuthapchana kuthapchana kuthapchana ngircha kuthapa ngirchkara nakuthapchana sghai chka kaka njatigh kupdammba kaka kaka ɓla ma alaikak badguzguz kuɗa nchka yakara mayakaran dabla aska alai kfice to alai chka kaka ktharnchu saka kantaga kantaga kantaga kantaga aya buuch skanguringole kaka alaa kfi wirinne kinan fa tag fki wirinne kwaraki kwaragh fa kai tag kfi wirrinna juwaghda kwargurikwarfa kfi hiyava. fki babarva, sinkafva, eh kfi wirinna juwaghda kwarguri kwara tokaka alantighe alantigh chka sghai chka nai thathiɗ chkara kaka ktharanchu dakkatha nai thatiɗ chka kaka njadghudafte dak ktha, njaghuchka dafta dak-kthach saka sikenan kaka kathnaya ka tagga, atag thalwa atag a mbart ai atag ghalwa tag mbartha, mafcharnsak ma nglaransakka kar kuɗa kantaga kantaga kantaga kantaga ko Tgilchana varrnaika ga taschka to alghnaghchi gole to kungaka tagdaika alva kadikaju tag alhne kaka zdaya kaka ndaɗdughuchka kfichka kathikan kwata kathikan kwata kathika-kathika-kathika to sghaichka to kaka ana dida nai dadnagha kaka ktharayan flasa kom tasa kaga naicha flas chkwar iyalwa chkwat ai zucha kthain nkwat kana thatt zud kthin kwat chkane wai kathgharchan wuda zudgolechkani gabɗai chkane kawuda ka inughu gharchan kathghu gharchan gole kawudka baidaba ndaya skaju tag ala to pggaichka da pgha kfe kaka dag ala tagnil chka al chka kaka ana pzuwa to yanzu nachkfi sani tghaika kthukthag skakkna kunahcha kthu vangal titkwa kthuka ko vangal mi ko vangaltitkwa kthukau kaska haɗda kagh kawai to nichski kthuka wallai gding hazz huɗi chka chkani gabɗai chkine to amma nichkfe tagkka chkane kna to tagnil yucehne wuɗayaf hniva wai mbravghagha adghi vɗe kukuwa a akifiche ska wisaf yau hniva sghichkak kalgi chkane gabɗai chkane daman talghigha chamanha dgawir wud talge, maniman talghi ndaya ska kakamantigh talghi damyuwa kai nai nakamta zanmantigh talgi gamyuwma nga nga yau wisavafa kai ngayau wisavafa dghukadag a wililfa wilililil zankawai sikena Wai amantighagh talgi hachkane ka aya ai dughudaggha haskarda kwara kada kada faɗifta mbart chsak gabɗai chkine ɓlaɓlagh skada kwara irighni kada gwaik tut tama ka gwaika tuta nkarhne wisava visnafkar hniva yau hniva, wisnafkar hni a akuthaphni kwakwara anjgir kuthapan an kfiche hnee alai alagha babu alaikachi hni goliva kuthapi kfichi hni goliva to aya mbravghagha damakga sa. anni chaghgha ska chkani gabɗai chkane to kadaka alai kfichi chkane atghaigha ha chkani gabɗai chkane ndaɗai chkine gabɗai chkine, alma wasni al kupavafakai wasni. al kupawai, batgil-tgil hastarkaga alsana maɗakwa kupa kupana kupa alkna tgilaa hastai tgillwinai maɗakw tata gabɗaifa tgilha wai tagna zanna. a wai kada wujavgha njgha chana hasta <hesitation> pataka mblavghanna patak kihankwana chamin maghawud nachskee to ai nakwarwud kwakwara ai asalamdu miga min nischana yee ftawiyah ndiya ftag kfi ai amma chachamka tag kfee to chachamka chachamka tagkfee naina vika via zal fta tagkfee nina vika via zall ftga ala kai a nisghunaha gwagha chacham tag alawa waghighe wiyah skida manarighe kai ko irighnikch nisshnima ngama ghulak zaivafa kai chacham dags Chacham tagskifa chacham tagski ai aska naina zdghar thu zɗikamta kna mbarthau hpaɗaka chkine gabɗai chkine nga hpaɗghava chkine ndah ndan ndandaa daɗgam jra kihka <hesitation> solagha ska ngaka birbagakar hnin thu hniva ngaka birbakaran kfichi hniva tagsinkafgha ska chkina ayau yaudamtavak chkane mbiyau damta gifi chkane mbiyau ha chkane achikwa mbart ghanne a thuwa ghalna amma fiche kai gabaihaghmur gabaiyaghmur chakwar iyawa astada tgai ski sana kna kthuka kfee kai nan vjarhana sai fta ghwa. a kam ngaka blak kaudai ngaka blak wujdava ai karfi kawai ufaiwud al chkane uvala gajjin kai kumani hna ghuwag kai ana ganima aval dganahkamta hna ghwanganma wallai giɗa chkinsani gabɗai chkine gabɗai chkine wallai hna ghuwanzan manaima giɗa chkinsane allah hnachka hpaɗa hanachka komankihaka wallai nga ghath hniva nga kihava gajjing chkane hunj kwire hagdaki wuda gabɗai chkane iyaka ai amma ghalna kna wallai kai hna kwarwinai tgakitagtar anaftsalga fich ana fsalgafich sana kodagh thabart sana kandildaft fchuk kana a au ghath ai chuwa. aktighta dan alugchi hnima, da kwarike skak alung golee batha tawaha Tghakiwine dama kfi zanghatha dama chkinsani ai damau tag fkee sihsihe ga dghaughmur halna a chamatag kfee chka wiyahka dole bada skisana dghina sana kwarta amma chafta ghwa. a kana sawa chakaku chak chagha ska nchaniva mina ska sihdarawa ha nder nder nder nder ha chkane sihgarawa ska a'a sihdarawa ha chkane to. to aya anavikaviya a zal fta tag kfee ana vikaviya zal ftag alada guyi ghaygha ska aka ndiɗnda kwakwara zalghuwa ikiha nachske hava dadilda mnagh kla. a aka kwararikwarn zal chkava kihanne ha aka ndiɗaru ndiɗan zalchka hniva thaghullakcha juwachagha ska to laɗgane skine kwarghighanne zghigh.